في يوم من الأيام كان هناك إيش؟ قطوة، وهذه القطوة كانت جداً فضولية، وكانت عثرت على إيش؟ علي على قلادة سحرية، وكذا صارت تلعب فيها وما أدري إيش، المهم إنه كذا مارد شافته فجأة، وهذا المارد مارد حول القطوة لبنت وصارت بنت جداً جميلة، وحتى إن الكل كان يبغاها وكان يحبها.